<hesitation> oya gbagyi, yi la gwode nnawye kpe ya in yila ɓwanyi, yi to ɓo n chei ka shin, amma n na wye kpeye n naye yi nchei kashi lo, ya sase n gbagyi, yi dnawye n beture, wona pyai lo ngnwu a wo chei aba, yi gye yi nyi ɓwui che kwola yi lodo lonu, n twuge nayi nyi ɓwui che, yi n chei lo ngnwu awo chei aba nu. To mii ɓolo maya ɓaye yi awo, oza n wo ta kpeye lon wa tnubwa kna, n twukwo twu n su ɓo. Opya kpmisniyi, yi yii kwo nu ge kpawyi kwuje pya, opya bayi okwo nu zhni kabwa nyaje pya, opya tayi, okwo nu zhni mii keye byeyi pya, opya nyiyi, okwo nu zhni zhi baje pya, opya tnuyi, okwo nu zhni gbala pya, osa n na fwa aya nya fwa n chein, opya tnai nyi, kwo nu zhni nya kwo pya kwo yi chige nya ɓwu pya, opya tnabayi okwonu zhni kpewyi gwo, n kwonu ogbmaye zhi chewo, osa n ha bye wyi nsa yi akpe ta yege ɓa pan, kwo to kpo pan, ha gye kwo kpen bwui bwuii n gye a pmya kwo pyenti, kwo kwo la pa kwo ta shni mwan Opya tnabayi okwonu zhni chezokwo la, che zokwolaeo yi n kwo nu, okwonu osa n danyi kwu bwo osa n ha wna zokwo ho ɓa gye aba ho dna n na dodo yi, to ho ɓa gye abma bma ya la ɓa, ha gye ala a tantan yi ya dna n twu ge na, n ha lo dna ɓoho ɓa byi, o kwonu zhni chezokwola pya. Opya chiwagbmanyii, o kwo nu zhni zala, zala pya n ya zakwoi, ɓa ɓei ɓa shni ashigbe n kwoi nu n twu ge na a fnyi tolo ɓa la knwa na, kwo wu ge afnyitolo n ɓanu ɓa kwo kwo. N mwa n opya n woyi, okwo nu zthni mwamwa pya, mwamwa pyai kwonun gbagy kwo ɓo zhni a dawyiya pya nu, n pya kwo nu, adawoyi ya ɓe, ɓa gwo zhe n kwo nu, n nyi kwo za n wo ta zhni nya gyin pyen, kwo wo ɓognyi wo bwa shnama zhenu, nsa n dawyiya ɓe kwa kwo gwo, nyi kwo za ta je kpe gyin, aza nu gbai nu ɓa gyi kwo, kwo kwa zhni n pya yi anyi kwo ɓa pye n nyagyi zhni to nyipyei shnin, n twuge ɓa n chei pma nyagyii n kwonu kwa dnaɓa nya. Okwo nu zhni mwamwa pya, n mwamwa pya n kwonu, ato ɓei a loshna nya knwu n kwon, agbagyi knwu nu ata gba shna n kwoi, ai akwu ashna nya knwu gwu. O kwo nu zhni mwamwa pya, opya n gon wu awo nu ngbangyi, opya <hesitation> zara, okwo nu mii da pya zara o kwonu zhni opya ngnwu chiwa gbmanyi yi, ai a shnaai a shna shigbe n kwonu, n won mii chin mii chige mwamwa pyan to okwo nu n nata <hesitation> n nata lo shna nya knwu n kwoin a, awo chei gbmanyi, okwonu zhni bwagyi pya, n gbagyi knwu nu, yin na dawo yiya hoi a yi ɓa ge a bwagyi, to ho ɓa gye kwo dna kwo n fwa, kwo twu snu nu, ha gye anyi kwo ɓa zhapyi nnasii ozan wa diya n ɓwayi. To aɓei azhni kwo akwu kwo knwu nu n sayi nu. Opya awo cei aba, ayi kwo nu pyaka, onya n kwo zhni atwu kwo ye ge pya ka nyi, okwo nuge, oho tnutnu unya n ha zhni n fwa, n shekwo to yege ho gyin, ho kwu gyen na wyei, onya n ha zhni dna n ha kala amma ho toi gyin, to n pya oya zakwoi n kwo kawye, kwain kwa zhni ha gye ofyi kwo wna npyayi n mwa che nu zhni oya zokwoi ɓa twu kwo ye gena pyaka, opya n gnwu awo chei aba nu n gbagyi knwu nu.